اذا جنت متفرغة لمدة اسبوع فاول يوم راح اكعد اتريك ووراها احاول اطلع اتمشى واتمشالي نص ساعة وراها ارجع احضر الغدة وانتظر العائلتي ترجع حتى نتغدى وللعصر هيجي بين مايرتاحون واني هم ارتاح وراها اشربلي جاي كهوة بالستة بالسبعة ووراها ادرس اطفالي واسويلهم بعدين عشا وننام على ساعة وحدة هيجي ثاني يوم اتفق اني و اختي اروح اني ووياها عالريوك على مطعم نروح نظل للثنتين وراها كلمن يرجع لبيته يسوي غده يشوف حاله ما حاله واحاول يعني شسمه وثالث يوم ثالث يوم اروح للماركت للمول اروح اكضي اليوم بيه اخذ بناتي واروح هناك نتغدى هناك نظل الى المغرب ونرجع رابع يوم اعتقد انه انول للسوك اشوف شمحتاجة ممحتاجة اروح اشتريلي غراض خامس اروح ازور اهلي اخذبناتي واروح لبيت اهلي وسادس اريد اروح اتفرج فلم بالسينما اني واختي واخر يون انه اخليه استرخاء بالبيت اسوي اكلة احبها اني والعائلة مالتي